ʻAi wale wau i ka saleta a me ka lauʻai a me ka huaʻai ʻaʻole <noise> au ʻai i ka ʻiʻo. I koʻu noʻonoʻo ʻana e pili ana i ka hana ʻana i ka hamapuka noʻonoʻo wau ʻokiʻoki ʻia ka ʻiʻo o kēlā me kēia ʻano holoholona a hoʻohui ʻia a ʻo ia nō ka hopena o ka hamapuka.